<hesitation> mal abbantok fullanin tae dubbet <hesitation> attin dandete hiitataa yaani innama fulani dagette hielewita mishoan hingeta?, unnum itata <hesitation> saa agar! Sababu ilman agar sit dallaailmansun utokaa ishin dikenyyoa paka ishin guddet sitii sit gudisse dub <hesitation> malatin mal ishia ama tabia ishia hubbet kasabatani dandete <hesitation> ilmantun ilman won akanatan midasiti, won akanati ilmantun tabia ishia kulli gargar himbeda. <hesitation>